Ireto aby é firenena eky voalohagny aloha Madagasikara, faharoa Alimagny, avekeo a France, Russie, Japon oé, China, Etats Unis, Kanada, Afrika du Sud, Korea e, Aostralia, avakeo Indy, Maroka, Senegale, Ongada.